കേല വന്ജി മീനലു ഥന്നനു ഥനു, ശത്രു നൈദു രക്ശിസവര, ഥന്ന ദേഹനു തക്ശനവദു ഹിഗ്ഗിസികോല്ലു നന്ഛിഥിന സമര്ഥ്യ പദിദിപുനു। ഉദഹരനേഗു പിലിമരി മീനു। ഇ പിലിമരി മീനു ഥന്ന ദേഹനു ഗാലി ഇധവദു, ഇജന്ദ നീര് ഇധവദു, തിന്ജിസദു, മല്ലവദു, തോജുന്ദു। ഇന്ഛ മല്പുനൈദു, ഐഥ ശത്രുഗു, ഐഥ മീഥു, ദാലി മല്ഥേദു, അവുനു ഥുന്ദു മല്പുന അവദു, നുന്ഗര, അപുഛി। കേല വന്ജി പിലിമരി മീനുലു, <hesitation> വിശകരിയ അദിഥിന നന്ഛിഥിന, തോഛേനു, ഹോന്ദുദിപുനു। അവേനു ഥിന്കു നന്ഛിഥിന പ്രനി, മരക പരിനമനു അനുബവിസവുദു।